അനുവികിരന ഏന്കല ഥിന്പുനന് ചിന വസ്തന ഓ രേയ്ഥി। കപലുരുന്ദു പനുപുനന് അന്ദു പനോലി പന്ദന് നോര്മലതു। അനുവികിരന പന്ദന അഹര പദര്ഥതി ഇപ്ന നിരി। ഥമ്സന ദിഥിരുപദന ഓന്ജി പക്രിയേ മുന്ദുനു ദൈഥിമ। അനുപുനന് പന്ദന അഹര പദര്ഥതി ഇഥേ ക്രിമികിതലു। ബക്തേരിഅലു സിലിന്ദ്രലു മഥേ ഇപുന്ദു അവു ബേലവനിഗേ। മനുപുനന് ഏന്നു ഇ പ്രോസേസേതേ ഇ ദിഥി സിലിന് അനുവികിരന। മനുപുനന് അന്ദ ഐന ബേലവനിഗേ ഏന്നു ഥപോപുനന് ചിന। മനുപുനി നേര്ഥി ദൈഥ പനുപുനന് അന്ദ ഏന്കല ഥിന്പുനന്। ചിന അഹര പദര്ഥതി ബേക ഹലപുന ഏനുവന്ത ഥദേ ഓലി। നേര്ഥി നമ അഹര പദര്ഥതി സോക സന്ഗ്രവന്ത മനുപുനി। <hesitation> സോ ഏന്ക്ലേഗേ അഹര പദര്ഥതി സുമര ദിനക। ദിഥിരോലി ഏന്കല മഥസേന പനുപുനന് അന്ദ അനുവികിരന। അനര്ഥതി ഏന്ക്ലേഗേ ഥിന്പുനന് അഹര പദര്ഥതി ഗല। സേഫു ജസ്തി അപുന്ദു സേഫ്തി ജസ്തി അപുന്ദു അവു ഏന്ക്ലേനേ। ഹേഅല്ഥ് ഗല ബൈന്കര ഏദ്ദേ।